کئی قسمیں تے رنگاں وچ آؤندے نیں۔ چاکلیٹ کینڈی، وائٹ چاکلیٹ، ملک چاکلیٹ، فریرو روشے تے کِٹ کیٹ۔ پھل فلیور، ٹوٹی فروٹی تے جیلی بینز۔ کارامل، ٹافی، بٹر سکاچ تے کارامل کیوبز۔ پیپرمنٹ، سپئیرمنٹ ڈراپس تے کینڈی کین۔ گمی کینڈی، گمی ورم تے گمی رنگز۔ ہارڈ کینڈی، لالی پاپ، کرسٹل کینڈی تے راک کینڈی۔ ببل گم تے چیونگ گم۔